زرتو منطقة كلش حلوي يسموها منطقة بيدول ، كثيغ ناس نصحوني أزوره ، وانا بحثتو عنا بالانترنت وطلعلي معلومات عنا وصور ، طبعا منطقة كلش حلوي وتخبل ، بيها شلال ماي وبيها صخور و المنطقة كلتا مزغوعا سجغ ، وكثيغ ناس تجي عليها وخاصة الناس اللي تحب تخييم وتعيش أجواء التخييم بالطبيعة.